komiði sæl og verið velkomin í við sögðum meðal annars frá úrslitum tvö þúsund og átján fengum unga fréttamenn og sérfræðinga til að segja frá alþjóðadegi barna heyrðum

sem tengir saman börn af ólíkum uppruna og flettum í nýrri myndasögu um Leðurblökumanninn ég heiti Sævar og

var haldin í nítjánda sinn síðasta föstudagskvöld í liði voru þeir Bjartur Snær Böðvar Scheving Valtýr og Arnór Dagur

í Fellaskóla þar sem keppnin fór fram þar var mjög mikil stemning meðal áhorfenda eins og venjan er í dómnefnd voru Sölvi Blöndal Árni Matthíasson og Sigga ey sem einnig tók lagið aðrir sem

vísindamenn hafa fundið risastóran gíg eftir loftstein á Norður

myndaðist líklega undir lok síðustu ísaldar fyrir um tólf þúsund árum fannst undir um kílómetra þykkri íshellu og er sá eini sem hefur fundist á jörðinni sem er hulinn ís danskir vísindamenn frá Kaupmannahöfn fundu hann árið tvö þúsund og fimmtán þeir flugu yfir jökulinn með því að beita tæki sem kallast jarðsjá

gátu þeir séð betur vísindamenn segja að loftsteinn sem var tólf milljarðar tonna og

kílómetri í þvermál hafi skollið á jörðinni það hefur verið mjög harður árekstur og haft mikil áhrif á líf á jörðinni en Sævar getur þú sagt okkur eitthvað meira um þennan loftstein þetta er stórmerkileg uppgötvun og steinninn sem rakst á okkur fyrir kannski tólf til þrettán þúsund árum síðan var úr járni eins og þessi loftsteinn sem ég held á

á hæð eða svona svipað og ein Hekla sem betur fer eru svona stórir sjaldgæfir vegna þess að ef svona stór steinn rekst á jörðina þá hefur hann ekki bara áhrif á veðrið heldur líka á lífríkið á jörðinni á hverjum einasta degi falla kannski nokkrir tugir og upp í nokkur hundruð tonn af loftsteinum til jarðar en flestir brenna upp í lofthjúpnum sem stjörnuhröp og mynda bara ryk vegna þess að lofthjúpurinn okkar andrúmsloftið verndar okkur en ef við viljum að það fari ekki fyrir okkur

eins og

eins gott fyrir okkur að finna þessa steina áður en þeir rekast á okkur og læra að bægja hættunni frá nú er sá tími ársins sem flestar bækur koma út á Íslandi og hann er stundum kallaður jólabókaflóðið við skulum kynna okkur nánar hvað það er á Íslandi eru gefnar út mjög margar bækur á hverju ári og flestar þeirra koma út einum

til tveimur mánuðum fyrir jól það er kannski vegna þess að bækur eru mjög vinsælar í jólapakkann á hverju ári koma út svokölluð bókatíðindi sem er listi yfir flestar bækur sem koma út þar eru þó ekki alveg allar bækur og oftast eru gefnar út fleiri í ár koma aðeins fleiri bækur en í fyrra miklu fleiri raf og hljóðbækur komu út og barna og unglingabókum fjölgar líka

frá því í fyrra eru næstum tvö hundruð prentaðar bækur fyrir börn og unglinga og um það bil áttatíu þeirra eru eftir íslenska höfunda ef allar tegundir bóka í

eru taldar komu út rúmlega sex hundruð titlar af prentuðum bókum komu í ár Íslendingar eru sannkölluð bókaþjóð það er engin breyting á því í ár og greinilega nóg að í dag er alþjóðadagur barnsins og í tilefni af honum hófst átakið börn fá orðið markmið dagsins er að gefa börnum og ungmennum orðið og skapa vettvang fyrir þau til að tjá skoðanir sínar opinberlega og í sínu umhverfi Ævar Þór Benediktsson

afhenti forsætisráðherra Íslands mikilvæg skilaboð frá börnum af því tilefni

Flataskóla í Garðabæ skrifuðu skilaboð til stjórnvalda á fallega skreytta sem Ævar afhenti Katrínu Jakobsdóttur

ekki bara fallega skreyttir heldur geyma þeir þessi mikilvægu skilaboð barna til stjórnvalda eins og til dæmis öll börn eiga að fá vernd gegn ofbeldi öll börn eiga að fá að fara í skóla öll börn eiga að vera frjáls á alþjóðadegi barna er haldið

upp á afmælisdag Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem veitir öllum börnum um allan heim mikilvæg réttindi krakkarnir í Flataskóla vonast til að ríkisstjórnin hjálpi

að berast til leiðtoga heimsins ég

gangi ykkur vel takk fyrir skilaboðin þetta gekk eins og í sögu

gleðilegan alþjóðadag barna hægt er að fylgjast með viðburðum og uppákomum hér á landi og um allan heim undir

alþjóðadagur barna er nú haldinn um allan heim þær Anna Arnarsdóttir og Lilja Hrund Lúðvíksdóttir kíktu í heimsókn til okkar þær sögðu frá

UNICEF í dag tuttugasta nóvember er sem sagt alþjóðlegur dagur barna og á þessum degi fyrir tuttugu og níu árum var barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna samþykktur hjá Sameinuðu þjóðunum í New York í Bandaríkjunum sem þýðir að hann verður þrjátíu ára á næsta ári stórafmæli já markmiðið með deginum er svolítið bara að fagna þeim árangri sem hefur náðst í réttindagæslu og hagsmunagæslu barna síðan sáttmálinn var aldrei verið fleiri börn í skóla í heiminum en í dag nákvæmlega en á sama tíma er verið að vekja athygli á því að það er enn margt sem þarf að bæta og gera og við erum að minna á það með deginum að börn fái líka að berjast fyrir réttindum sínum og fái að tjá sig um mál sem varða þau þannig þemað okkar að leyfa börnum að finna fyrir því að þau geti haft áhrif á samfélagið og það sem þau segi eigi mjög mikinn rétt á sér og minna líka á skyldu fullorðinna í samfélaginu að hlusta á börn

náttúrulega stór og mikilvægur hópur af samfélaginu og börn vita best hvernig er að vera börn já þannig að fullorðnir

notkun endurskinsmerkja ætti að vera meiri á Íslandi segir verkefnastjóri hjá slysavarnarfélaginu Landsbjörg í síðustu viku var ökumaður í

í Reykjavík næstum því búin að keyra á börn af því að hún sá þau ekki í myrkrinu þegar það er ekki snjór getur verið erfitt að sjá börn í umferðinni notum mjög

mikið af endurskinsmerkjum vegna þess að við viljum sjást vel

að bjarga fólki sjáist fimm sinnum betur þegar þið notið endurskinsmerki en við getum til dæmis sett þau hérna á rennilásinn okkar eða það hefur alltaf verið jafn mikilvægt að krakkar séu með endurskinsmerki í ár hefur Slysavarnafélagið Landsbjörg gefið börnum um allt land sex þúsund endurskinsmerki sjáumst betur í vetur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 þau eru flóttamenn og komu til landsins í byrjun mars

til Íslands fyrir sjö mánuðum og fjölskyldan mín á heima á Flateyri best að læra íslensku tala tala

ungmennin fá ekki bara íslenskukennslu heldur líka móðurmálskennslu svo fá þau líka hjálp frá krökkum á Ísafirði við ýmislegt annað við erum svona vinir og þau vita að þau geta leitað til okkar alltaf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

unglingar alveg eins og við

að læra íslensku og líka veður

það vantar ekki snyrtimennskuna í þorp eitt í norðausturhluta Indlands en það hefur fengið titilinn hreinasta þorp Asíu á Indlandi á laugardögum taka allir íbúar sig til og hjálpast að við

þau segja að þetta sé ekki hreingerning heldur lífsstíll þau fá leiðsögn í því hvernig

er best að þrífa götur og hreinsa garða strax á ungaaldri margar borgir á Indlandi kljást við mengun og óhreinindi grunnskólakrakkar fara í sérstakar vettvangsferðir þar sem þau læra um tiltekt alveg eins og þau læra um landafræði og stærðfræði þau læra líka um náttúruna og hvernig sé best að umgangast hana á ábyrgan hátt myndasaga um leit dagsins ljós á föstudaginn verslunin nexus hefur sett á fót sína eigin

og gefur út valdar sögur um

Leðurblökumanninn á íslensku síðasta föstudag á degi íslenskrar tungu var myndasagan kynnt með pompi og prakt í nexus og við fórum og kíktum við ægilega gaman og

hamingju með afmælið Damian þú erfiðasta við að þýða svona er að láta allar samræðurnar virka það er að

öðruvísi að

asnalegar og lesandinn skynjar það

minn að veði og lofa því að svo verði án vandkvæða bækur eru orðnar aðalatriðið í unglingadeildinni í Bíldudalsskóla með því að nota

hafa nemendur kennarar og foreldrar sett sér markmið um árangur í lestri og árangurinn leynir sér ekki í Bíldudalsskóla eru þrjátíu og fimm nemendur lestur var settur á oddinn með fjölbreyttum verkefnum tengdum lestri umræðum um bækur og með því að gera þær sýnilegri og aðgengilegri

einhvern veginn menningin þau voru að tala um

hina bókina allt í einu voru bækur orðnar aðalatriðið í unglingadeildinni okkur fannst það mjög jákvætt að sjá það af hverju heldurðu að það sé mikilvægt að við að lesa nemendur taka svokölluð lesfimipróf Menntamálastofnunar og þannig er hægt að greina árangurinn

krakkana í þetta og foreldra og við

og það eru allir með í

í keppninni hvernig fáum við fólk til að lesa styðja það og gefa þeim valmöguleika lesa það sem þau vilja lesa alþjóðlegt verkefni sem miðar að því að tengja saman börn af ólíkum uppruna er nú komið af stað víða hér á landi

verkefnið felst í því að nota tómstundir og íþróttir til þess að brúa bilið milli menningarheima og markmiðið er að öllum börnum finnist þau hluti af samfélaginu verkefnið hefur líka verið í gangi í Bretlandi Ástralíu Indlandi og víðar á Íslandi kallast verkefnið

og er nú byrjað í Breiðholti og á öðrum stöðum í Reykjavík það er líka á dagskrá á Akureyri og Ísafirði Kópavogur hefur tekið það upp og þar stendur nýjum

iðkendum til boða að æfa ókeypis í þrjá mánuði hjá nokkrum íþróttafélögum Kópavogur eða töff eins og við segjum gengur út á það að við erum að reyna að ná til þeirra barna og unglinga sem eru ekki að stunda neinar íþróttir eða tómstundir og hvetja þau til þátttöku kennarar þjálfarar krakkar og allir sem vinna með börnum eru hvattir til að kynna tómstundir fyrir börnum sum þeirra hafa ekki haft tækifæri til þess að taka

þátt af ýmsum ástæðum verkefnið byggist á mörgum góðum gildum sem hafa verið kynnt í Kópavogi að undanförnu en hver eru gildin miðstöð slysavarna barna heldur úti námskeiði þar sem foreldrar læra ýmislegt um slysavarnir ungbarna samkvæmt upplýsingum frá landlækni voru skráð slys á börnum fjórtán ára og yngri sjö þúsund eitt hundrað þrjátíu og eitt árið tvö þúsund og fimm árið tvö þúsund og sextán voru slys á börnum á sama aldri níu þúsund tvö hundruð fjörutíu og níu misalvarleg auðvitað gjarnan höfuðhögg þau eru að verða fyrir og síðan eru þessir

ný tæki og leikföng skapa oft nýjar tegundir slysa hérna áður fyrr voru náttúrulega byrjuðu á vorin þegar trampólínin voru tekin fram og þau stóðu svona

fram í september en núna er þetta orðið meira allt árið

konar tramólíngarða eru þetta alvarleg slys já þau eru mörg hver mjög alvarleg og sérstaklega ef það eru fleiri en einn á

á slysum að meðaltali slasast um tvö þúsund og fimm hundruð börn fjögurra ára og yngri

á námskeiðinu hjá Miðstöð slysavarna er einmitt hugað sérstaklega að þeim aldri besta leiðin til þess að koma í veg fyrir slys eru góðar forvarnir það segja upplýsingar um slysahættu áður en slysin gerast en líka öryggisbúnaður eins og til dæmis

áhöfnin um borð í Alþjóðlegu geimstöðinni hélt nú á dögunum upp á tuttugu ára afmæli stöðvarinnar geimfararnir fögnuðu afmælinu með ferskum ávöxtum og gjöfum frá fjölskyldu og vinum sem voru sendar upp með eldflaug þau sendu svo myndband af sér þar sem þau sendu kveðjur heim til jarðarinnar

vikunnar við þökkum fyrir okkur